:On 'ye 'dlou: :dao' 'weh :e, :yeh zorn-a :hyee' nyor-kpalu soan or-a'a: 'jlehn :yee' or 'kpa :gboa'. :yee' deh or 'kpa-a 'de :gboa' :yee' or mu 'dlou: 'kwla+-dih 'bhorn 'da, :mor or 'ye 'dlou: :dao' on 'nyne 'o, an 'nyne :dao' me-: an pobo ya, <hesitation> :mor on po 'nyne 'zorn, :yee' on yubo-eh 'dlou: :dao' 'an gbon+ :dao' :yee' on nyni 'weh on 'ye-uh 'beh, :yee' on chehn-uh 'dlu 'i. :yee' deh on chehn-uh 'dlu 'i, :yee' :on 'ye 'bhorke 'kan, :yee' on 'dhorn 'bhorke 'kan-dih :yee' on po-eh 'peleh :kornu:+ 'di-dih, on po 'de :koo:-fluh+ 'i, :yee' on 'duo:-eh 'weh, :yee' on kpa-eh, :yee' 'jlehn-gblon: :mor on chehn-uh 'i, :yee' on mu-eh soan:, :mor on soan' :mor on soan' 'jlehn-gblon: :dao' :yee' <hesitation> on mu 'bhorke :dao' ya-dih: :mor on ya-dih 'bhorke :dao' :yee' on no gbeheh:, :yee' gbeheh: :dao' :mor on dhe-dih 'bhorke 'di-dih, :yee' on kla 'dlou: :dao' worn, :yee' deh on kla-a 'dlou: :dao' worn, :yee' 'jlehn-gblon: :dao' eh-: an no 'de an 'beh-uh. <hesitation> :mor on 'beh-uh, :yee' :mor on :taa 'de yi :zai', :yee' nomor :dao' :mor or :taa 'de yi, :yee' <hesitation> or no :gbenini', :mor :gbenini' :dao' en 'wluh 'o, :yee' nomor 'jeh kpa 'de yi 'da 'weh. :yee' nomor 'jeh :dao :yee' 'kpa 'o or 'na-dih 'weh, :gbenini'-a 'jeh nyor 'na-ih, :ka or 'worn or :ne-a 'nini' gabaa: :yee' nyor :dhulu' se-or ybeh:. :yee' :gbenini' :dao' :mor en zi, nomor 'jeh :yee' or kpa-dih yi 'da 'weh. Deh 'on yubo-a 'i. :eh mor nomor 'mor :mlor 'on ybeh-a :or 'an 'na-a' or-' 'o. n